أنا أفضل أني كون شاب بالغ، بهالمرحلة, أقدر أعيش تجارب وأحقق طموحاتي. الشباب، يا أخي، يفتح لك أبواب كثيرة في الحياة وتقدر تعتمد بيها على نفسك وتستكشف العالم. تكون بقوتك وبعنفوانك. الطفولة حلوة، بس الحياة كشاب تعطيك حرية أكثر وتطور نفسك وتكون ذكريات جديدة.